ו פי אלחקיקה נפדל תכון ענדִי אלקדרא דיאל אלתחכּם פי אלטקס, בחית נקדר נקאנט בזאף דיאל אלחואיג’ פי אלעאלם, בחית אלתקלב אלמנאח לי וללא מואח’רא, ו אלג’פאפ, ו נבגי נקאד האד אלשי, בחאל מת’לא נדיר אלשׁתא פי שי בלאיצ לי מא פיהםש אלשתא לי פיהם אלג’פאפ, באש נקדר נעאונ אלנאס לי מענדהמש אלמחאצ’יל באש יקדרו יעישו בחאל